<noise> <hesitation> da tena misy ka! Gny mahatonga azy manao an'izay da izay avao koa ny firarovategnany amin'ny ny Fia aby miaraky agnaminy andranomasy agny, satria misy moa ny mpihina da misy ny ho hany. Da i izao amin'izay amin'ny plasin'ny mpi hoany i da igny fiarovategnany igny.